Argetina inchin dungati inchin tunne inchi lila nam boli mila dano bekit jira namkune dunia kas hinbekenii ijole chareko kulin hinbedii inama argentina inama lila tab gudise amine tab fedu inm sunne inama sagale lalaftu nyatuu sagale qompoafaa.